Ɗokam ɗum Wala nafu ɓikkon tokka jangugo haa makaranta poemin waɗtude heɓugol ko moƴƴi e jango e keewɗi ngam inndiyanke. Ɓe waɗtude poemin heɓugol goɗɗum e neɗɗo ngam fotta koɓe ngalle e sabu ngaawde waɗtude ko moƴƴi e leƴƴi. Poemin suudu ɗum fof woni o wawɗi ɗum fowru ngal, kadi ɓe heɓugol tawtude ngam tawtugol neɗɗo, njilli laawol e safara.